<hesitation> Raha ohatra hoe fitaovana aminà bisikileta ndreka, misy guidon an, dia misy pneu an, de misy chaine a, de misy a <hesitation> fivoizana ananjy, de zareo io zany an a <hesitation> rehefa ohatra ampiasaina mita- miaraka an de raha ohatra hoe voizina ilay fivoizana ananjy de mihodina ilay pneu an, dia iny amizay manosika an'ilay bisikileta mandeha menga aloha.